Liddi fere do uppina bandu ma jum be hendu ngam be mauna. liddi do uppina bandu majum on to di yidi di fofa ha nder ndiyam. uppugo mai do valla be ngam ta di torra ha ndiyam.